Mansa ňanta miŋ ke noo la bankoo kaŋ, ňaŋ, mansa, la, a ňanta moolu nafaa la miŋ na. Mansa ňanta konkoo bondi la moolu la le, a ye mindoo bondi moolu la. Iyoo. moolu fanaŋ ňanta feeree ke la le i ye i wakkili, i ye i wakkili, i ye dookuo ke. I fanaŋ ye mansa maakoyi. Niŋ i ye mansa maakoyi. mansa ye i maakoyi. Mansa ňanta moolu maakoyi la le baluo ye sooneyaa i bulu, i la dookuu kuuňaalu ye sooneyaa i bulu, i hanmeekuolu mu minnu ti wo fanaŋ ye sooneyaa i ma. Mansa la dookuo mu wo le ti, wo loŋ mansa la dookuo ti.